uká ínìwúíníwà ɛɖí nyòo ìnɛ zà lèe ìgò lèe uklekle nì ɖi ánɛùká, úwaanì éyèèle ùká útããnì abiùká, ùlãnì ùgùdùìblì, útɔɔnì ɔ̀fáàjù, úgoonì ɔ̀fànifa, úzooninì ùvélívè, úmaamlànì ùbùbù, úkààlinì ùyílálɛ, ɔ̀wúnì ɔ̀nànà ɔ̀wúìlini ù waètete ɔ̀wúúwaanì ɔ̀nìùká.